أفظل أكون موسيقار مشهور لأن الموسيقى لها قدرة خاصة على التتأثير بالناس وإيصال المشاعر بطرق عميقة، وأحب فكرة إني أكتب ووأعزف ألحان تلمس قلوب الناس وتخليهم يشعرون بالسعادة أو الحزن، والرياضي كمان مشهور بس الموسيقى تبقى تعيش في ذاكرة الناس فترة أطول، وتخلي الناس تحس بإحساس <noise> ال اللي يغني.